X̱i'k nak go'b, lë' go'b xki'n par ilo'b lën yu, lë' minn sdzenu, komo zob yag niyuna, ndip xki'nc̲h̲a minn basur par c̲h̲akmbi lën yu.